Gny asan'igny moa ka fitehiriza hany laha ohatsy hoe kamo ategna hiatsena agnatin'ny herin'adro hivezivezy atsena agny. Da fa vidia andro raiky aby gny hany agnatin' gny herignandro igny da atao ao soa tsy ho simba; da fampangatsiaha rano avao koa igny. Fampanaova manitsinitsy gny hany.